बिजी सुबेरो थै पौष्टिक और स्वस्थ नाश्ता विकल्प हम ओट मिल खै सकदा छन। यूयबट खै सकदा छन। स्मूदी बणै थै खै सकदा छन। अर ब्रेड पर एवकारड लगै खै सकदा छन।